إذا كان الإنترنت مو شغال أول شي بسوي إعادة تشغيل لجهاز الراوتر أطفيه وأنتظر عشر ثواني بعدين أشغله مرة ثانية، بعد كذا أتأكد من جميع الأسلاك موصولة زين، إذا المشكلة مستمرة أشيك على الأجهزة المتصلة بالواي فاي يمكن في واحد مشغل الإنترنت بشكل كبير. وأخيرا إذا ما زالت المشكلة ممكن اتصل بمزود الخدمة واسألهم عن العطل وبس. إن شاء الله ترجع الخدمة.